Ngame mwene omupangi keithano. ndele onda ningi oomvula ndatu inaandi longa shaashhi okwali nda- nda- ndaka igwedhela kontseyo yandje yuupangi. opo nda tegelela oku ka tameka ndi tameke omvula tayiya neithano lyandje nonzapo yandje ndji ompe. Ndele iilonga yandje sho nda kalamo. onda kalamo ndiyi hole. ohasi uvitha ombili ngele wa panga omuntu wa panga omuntu gwa kalunga ndele ta yeluka. ndele tokemu mona eli muukolele natango. Ohandiyi panda unene okutsakanena aantu ya yooloka. okuza koombinga noonbinga. nokombinga yimwe ohandi ilongo uukwatya womihoko dha yooloka. ngele tashiya kuuhaku kutya oye hole shike